Custa esti u'attra bella domanda! Unu de is'ammentusu chi mi prascidi arregodai funtisi i meri passausu <hesitation> in dommu de nonna mia. <hesitation> Candu fui a piccioccheddu pitticcu e fui <laughs> esti unu ammentu ca arregodu cun prasceri poitta commu <hesitation> deu cumprendu ca <hesitation> arrennesciu ad apprezzai is cosasa de basi e is cosasa prus semplici chiu fuantasa bellasa po a mimma. Passai su tempu imparisi a is fradibi miusu a fradi miu a giugai <hesitation> po orasa. <hesitation> Penzu ca esti ua cosa bella <hesitation> po a mimma este u <hesitation> unu ammetu meda importanti e fellicci poitta <hesitation> tengu pagu, tengu pagusu ammentusu de nonna mia che è motta cadu deu a piccioccheddu pittiu, me fui meda affezionau a nonna mia. <hesitation> Ua cosa chi ammentu sempri è commenti issa mi zerriada, mi chiedia, mi domandada commenti is, istaiu <hesitation> chi a scolla fui bravu. <hesitation> itta mi prasciada fai, chi fui tristu beniada ingui e mi fadiada arrì. Fudi ua nonna meda meda <hesitation> presenti po a mimma e po cantu deu d'appu connoschia po pagu poitta commenti narau prima, è bennia a mancai ca deu fui a piccioccheddu a pitticcu. Fudi ua persona cui fiu meda affezzionau. <hesitation> Mi prasciada medu passai su tempu impari a issa. <hesitation> Arrennesciu pura ad ammentai su, <hesitation> sa di in cui purtoppu issa è motta. <laughs> Po cantu deu non cumprendiu, poitta fui a piccioccheddu pittiu. <hesitation> Sa beridadi o cussu chi fudi suzzediu a mimma fudi scetti nau ca sa nonna fudi bobada in chelu e deu fui u pagu tristu, ma non cumprendiu itta signficiada morri. <hesitation> Po cantu custu esti unu ammentu u pagu tristu, deu arregodu cun felliccidadi tottusu <hesitation> i meri passausu a dommu de nonna mia impari a fradibi miusu e fradi miu.